Mebjpj dj mebjyj abofra mo nkwa nda nyinara kyjn dj mebjyj panyin mo nkwa nda nyinara. Siantsir nye dj, sj eyj abofra a, wo ntarhyj mu, oedzidzi mu, beebi a edze wo tsir bcto nyinara ne nyinara wc w'awofo nsjm djm ntsi cnnhyj da nnhaw djm mbom ber ara ebjyj panyin, cto gye woara dj ebchwehwj kwan a ebjfa do ma djm ndzjmba yi nyinara wo nsa aka. Cba no djm a, eyj hahaaha nkankaara dj nnya sika edze bcbc djm ndzjmba yi bra.